<hesitation> ukutumila ikiuwembe atua jakwanza, unongi kama ulining'onze mbaa itabidi utoleke iuwembe tena utolake kiuwangalifu, manake ikila, kuwona ikitema, uvupande wakusoto kitema, koku uku- ukulya ikitema, konani nakitema, kunasika kiitema. Kwahiyo ikilo unibate ukwibata vunonu, kama ute- unu- utengule ukukidi ing'onze, wikoda wikida wikida wikeda wikida! kama silimbawi wikeda wikeda! Apia vivukedile bunongi, ikiwembe kira kukihifadhi vunonu nabea utaka tu, witaaka, umunu ujungi api ikwisa eketem, ana- anaapive temile ikiwembe ikelitaka, twenujungi apia iviketema eu- ikikilatini nitaka kama uvakwanza. Akavie namambukizi ituti labda, akavie nuvukimwi <hesitation> kama havie nuvukimwi, akatumila kiuwembe aki- akikide ikiwembe kira. Lasima uvavili jikiambukira, kwahiyo, tushauriwe kiwembe ukutumila vunonu une avukedele umwenda, kuchereani une avikamo ukedele umwenda. Apia wivukedere umwenda, ikiuwembe kira, yaani kitama kilula paasi, apyakitama kilola paasi, utengure ukukade ukukida yaani ulenza akavununu, ulenza ulenza ulenza ulenza ulenza Ulinganisye unavune kama tayari jikitenge uwesa ukuvu- ukutendela ilisyati, ilikoti, iligavuni, isketi, isuruvari, elisweta nisimu isinge kama ibegi, ikiki, kama wivona jeuweza, unongi, u- utendela, kama bado kilikiva ulenza tena. Ila ukitushauri tuvetsake twilola vunonu mpaka iwembe pala, manake kiuwembe kilinamakali, alafu kiwesa kikakwambukisya vimunu amatamu, aganukatarajia. Kwahiyo ikiuwembe, imbombo jajene, uku- uku- ukukatila i- ing'onze tsyamalunde, isyamavoko, imienda, ikingi- ki kama unokuponzire ikinu, utumila ikiwingi- pi ikiwembe kwamfano ipi <hesitation> ibiki. Unanue ukuhusunga ibiki utumile ikiuwembe, uvuwikida, ibiki jiva pasi ikiwembe kiva pananeno, utsonga vunonu utsonga utsonga utsonga. Apya wiva usongire apo uwesa ukwandikira, ukandikire vunonu, najikawesa ukudenyeha, au jehanonge, au jikahoma. Kwahiyo, ikiuwembe tushauriwa ukutumila vunonu sana, yaani vunonu sana ikyakutumira uvuangalifu, una- unatumila isi apo kiwesa kikaku- kutema afu nukapata amambukizi, kwahiyo ikiuwembe, kii- kitumika, ukunongi. ukuu- uku- ukukatila imwenda, ukukatila ing'onze, ukukatila ikiki ikingi kama nukukwa ukatila umwenda ukatile, kwahiyo itsyo sisyene imbombo syanongi sya- syakiuwembe, kaa unukwa, ukakatira inyama, inyama umumila ikimagi. Utumila ikimagi uiwikate inyama wikata wikata wikata nikimagye, apyawivukatile inyama jira ukandaa isufuria, ukwandaa amakasi, ukwandaa indowo, ukwandaa umfuniko. Ukujitenga jinyama jira, jiipya vunonu, apya jiva pipie, ukwipula ukujuvika papembeni mwirya vunonu. <hesitation> kama unoko ukutumila ipanga, ipanga utu tumila ukukederya, tutinyakara, kukedera inyakara, panga jitumika ukukedera inyakara au ukusanya amakandi. Ukedere uvukedire inyakara ipanga jira jirinunshikio ukwibata kunshikio! wikeda wikeda wikeda inyakara wikeda wikeda wikeda! vyasiva sitotsitsye wikeka inyakara isisikukutosa, kwahiyo ufunga vunonu kitwika, apya wiva wetwekile, wiyeka itabidi ukukenda vunonu, manake uwesa utyevele, udime ukalemalea, au tuti sikao sikaku doji nyakara kwahiyo. Jakanile kiuwembe ukutumila vunonu sana, kulinisiunu, isisiweza sikwambukisye amatamu, kwamfano ikiuwembe, ikimage, ipanga, inongi isindano, jijakuwonela isilatu, ijawonela imwenda, syoni isyo siwesa sikambukisye. Isindano jakonela isilatu, uwesa unongi, uvya wihona ikilatu, wihona ukuta wusi wumila kuno kumbe wumila kuungi, upuwumila pala isindano wiva utekire ikivoko kwahiyo apyajiuma, jipitilisa mukivoko. Kwahiyo avajitua vikutuvula tutumilake vunonu isindano itsyo. Au isyeni isindano syammavoko, isindano isyammavoko kulinikinu uvi suala pamavoko pala, uswale ikinu kira, apya uvivu uswalile, ata uviwike uvutumia inongi isindano jira, uvutumila nukawese kukiuma. Lazima, ikinu kira unannukwe weumeke iswie, uki- ukiu- ume ikivoko, kwahiyo, avajitu vikutuvula tutumilake isi- vunonu isyinu isyo manake, siwesa sikakuteme vumunu, tse- jikaume idamu nyorosu apyajivea jivea jaumile damu nyorosu. Vemunu uwesa ujasa amaisha, nukawesa ukuvomba isyinu vunonu, nave uwekedira amavoko ma- jouuwiva munu vakoko natumungati, imbombo nauvomba. Kai kwahiyo nakama hivo, kama upatire amatamu, uwesa unonge, kama upatire uvutamu, napene vilivule kwamfano twita upatire uvukimwi. Manake uvukwimwi naulinojo itiba, ila ulinikinga, utung- utengure ukunongi, ukutumila tu amadawa, utumila amadawa utumila amadawa nukutama tu mungati tosa nasyene mbombo jijiva imbombo jako. Kwahiyo avandu vikutushauri isinu isyancha mbivi, ukutushauri tutumilake vunonu, sawa napamwanzo vundetie inyundo. Uwesa ukae uhedisa amavoko, ukalimala, apya wiva wedisila amavoko idamu jira uvujiuma, jiuma idamu nyorosu. Kwahiyo ikevuna u- iafya jako najili nonu, ulimbi- ulimbivi usokwike, kwahiyo na kama ivo, kwahiyo itabidi, uvu tutumila isyinu isyo tuhuwesake twilula vunonu.